नई सब कुत्ता के नसल बराबर के मित्रवत नई होवे चिये। अगर ओकरा के उचित परिक्षण आऊ देखरेख के साथ। रखल जाय त ओ सब मित्रवत हो सकत है हर कुत्ता के। अलग अलग व्यक्तिव होई छे कुत्ता के अलग अलग। नसल होई छे ते ओकर स्वभाव भी अलग होई छे कुत्ता। के नसल अलग अलग आकार आऊ व्यक्तित्व के होई छे। हर कुत्ता के अलग अलग आकार आऊ व्यक्तित्व होई छे।